Agaje sana kana anet sanakanane lalo nucuk owe owe emabwo mabwo gbep aŋa mabwe ko sha mɛk no num ma duka naka naka nyi ka su anet sa gan aŋamu don eki dina musoko nase euke gya mɛk musu deci nemi iki nni mu kpa de vɛ wero ya de vɛ enyi lotci mu mama ida musu si nase enke gya ba na vɛ owe onet bwat onet bwat anyi tekamu ve wero eni ze go emi ama ki di na ki nuna sam amɛk nynɛ ezhaŋ mu amɛk si ke go emi je lon je de kyou ske bisa ga inde si kpa sam enyi nuna sam de vɛ wero eki ze go emi kuma egya je sene kan bi elaloo no ocuk ese aga mu ye enunu muye enumu muye e e emare emate kena maya e ebow muya ekpi ekpi no cuk hɛ no cuk ne go odadi zhoma ajan je mu mwɛt lalo moko go korɔkɔrɔ afan afan zilip mu ko kuma afan anyet acumu ciba nana ne mu gan so da je no cuk ne bwwoma agyap ese gyap agyap no cuk kuma kuma duk aŋaje sa aŋajesa we ne emabulo ovep sana nyi gan eyokɔ ba ko wep saka gan ma domi nanyi kpase agyeran emabwo ne lale emabwo seke gbegbei emabwo sekegbeagbei. Jeni zeki gbe agbei zeki gbeigbe net ovep saka we na niya sa gan aŋamu anyi vɛ kai aŋa aɲa je nɛ ba akoi amabwo mabwo si gbeagbei ba mabwo ke go ve mwɛt ciya se be omŋkpede be za kpaa ama mu sukono muye eki ekpi kan onet lato mu soko mwet no cuk mu go kɔrɔkɔrɔ je ŋuntɔ kɔ ama seke ba sam na asu kuma se no gya amɛk kuma kuma mene ebow ebo ze gyesa ace no cuk naje je zek denɛ lɛɛ cɛ lɛɛ cɛ gan ne gan awa jenɛ gan awla jenɛ gan ide sɛ gan shet kɛna ze lɛ ace awa vɛ je ne kan anet lalo no <hesitation> don egya ki zene gya enthe gya go dadi no cuk emate mate ni ya awa no cuk kpa egya ke zha gya kine cuk no num ki gove zhoma ajan ki deke owe ke mama nike jut ekpi tɔ ekpi geke duka awe agaje geki awe agaje ocuk duk awa nisa gan ana amade awe agaje gyap agyap no cuk ekpi gyesa enke gya emate ke mamake gyɛsa enthe gya seke ye ekpi enyi tɔ ekpi geti kasu ne pɛt kasha musokowene emare aŋa. Amare ana ekpi zene wene bwetta bwetta na bwome zhoma ayawo no cuk na abe ta saka <hesitation> zhoma ayawo no cuk domin duka egya e mu so kpaa mu k gje mare ne kpi nene emambwo kuma mare kuma ne mambwo mek nyine zene sheriya ba anyi ko damuwa ne juna je mambwo ne mare kuma ekpi kuma ne mare e e e ekpi sekeye mare eti seke ti enyi gyap oŋmkpede seke gan dɔɔtɔ kuma ko amaseke si gan olɔɔ ba emae se se jut domi mare kema kenyi toshet si bi jut to ke tɔɔkɔ owɛ da ma ibe kpa ne kpɛ ji juna saka kpɛ ji juna duk ko kyena domi duk <hesitation> muya muya abe ave jo jo nɔ domi jesu domi je we agaje eju na emate ne emabwlo a mɛk nyinɛ na voivoi sosoi na voivoi ege je no cuk <hesitation> zene lalo ba se mukono gbashe go agbai je kyena agbai jekyena to ma se nyi se konyi amɛk nyine no num eniko lalo niko lalo no cak ma. Amɛk nyi nɛ si go amo si onet ba eko lalo gaje <noise> lalo je si ke go omosi onet ezhit ezhit gbei agbei ne ciya ko we ŋae to mu zuku go se gbei agbei di na mu nyi cucu ciya cu kowe onye kuwo ovep na mu nyi ende mu so kpa kusi w vep ba ko nyi ede muso kpa domi eje abwo dina ezeze ana sosai ko den eje nase enk gya ekpa za mu egya mu so gyɛp eje se bwoma de vɛ ne set ne mi ba domi se we na amu se tekam vɛ ese ge mi ba ama so k we onet bwa anyi te kam de vɛ onyi nai baze emi baibai sosai se bii kpanɛ shɛ we enkeggya ama we ekuɔ kuɔnɔ ajojo nɔ enke ne eba ze sam de vɛ enke ze go emi enuna sam ga ede alije sewe seze go eba eba ekɔkɔnɔ eba zhaŋ mu zhan evom ga be eza kpa de kpa de kokɔnɔ kuma eto zi asu bokɔ <noise> oda mi na mu mu nyi de vɛ ezɛ go emi kyɛna kɔkɔnɔ kuma eze eze ze me ze zhan mu enuna zam de vɛn wero eze go emi domi jemama ne ke tɔ ekpi si ke ko ekpi ne nyi ɛt ekpi gaje ne to se ke tɔ enyi dadi geje. Na mek jonjonna enyi je agyap geje no cuk msk nyine enyije agyap no num ama niya aga je sana kan lals miya agabasu aa <hesitation> agbasu no cuk noodo ka na afahko enunu nunu ma nike gyesa acee nono cuk zhoma gan awaje gan awa je domi jeni anjan janma doka nike gyep enkegya no cuk mukogo je voza kpo gan awa joo gan awaja kan anet als no cuk anunu janjan nɔ kuman egye ke musake kama anɔam benben nɛ wene ezop wenen ezop ko. ke ezop bang ko je anjaa kene siman elek gye to muya jeba jina anjaa kusa gɔkø ko anzimaa asima onjeyii saka jin anyi kpee gɔnnɔ ase zeme zega no cuk aze dami namo ne vɔɔ sakpo vɔɔsakpo vɔɔsakpa kena kuma banwe vee vɔosakpo aze go elangle ago edadi lagale ende je se laggalɛ lag galɛ je geji gente nkaje mwet genje wusha kuma a a janjan nus enure ne ne nase seke nase enkgya awɛɛ je nanu na naase enkegya awɛɛj naimu gya genje. <hesitation> gyɛp se gya ton tonni ba gyatan amade kenyɔ ve nase enje namu domi enje sawe na abɛɛ ba teɛ vɛɛ enje nazabe abɛɛ ba kaba kaba ka zhan zhan kono cuk kono num kono shamɛk anyi vɛɛ de awɛ je jɛ go emi mun soko met owe doli mu naase enkegya gyama mu sake nase enkegya gya enje kuma na naase namu ka vep naase anje sa gya <hesitation> senyi se ende sana kpaba se ne kpaba kone gya enke sana kpaba se ne kpaba kone gya enke gya shan nan gbok je ko ne shan dege annaje bete vep naase awe je gya ko naa nɛ oho ohe tɔ musoko wo je gyap <hesitation> mu ko je awa jene muko ya esega zegawe aberkete hositaion musoko je gyap mu jo ya awa anjod jonns ekpi ne ekot tene dukka na azhoo azhee genje nɛ na jud awe kumaa mun mun soko je gyap gemu no cuk munyi je pet enje kono num musu yaje amma gya gya kese <hesitation> musuko je no chuk muyi jo yaje emba muje no tocit ba muso yaje ba amma fɛɛ saa an saka yamu atiri no num ma masuko je deke ykayamsa kayamu musoko nyi tozhet to ko kuma muwe ne. emambwo kama zhoo sana bwelma mwet olba mwet na deka genni. Musuko musuke gens dukka mu nyi jut enje pet sedat awe ebwee gaawa bitɔ musuko pet bow vugum angemu sobo vugu tet angemu tɔ angemu mɛɛ duk egya ke musu musu tɔ geke abobow kumasa bwoma ebwe a. lum ba dom kashen gya ko dɛɛ wene egyan ni sa bwoma ne jut ni ko dɛɛ we ne egya ni sabwoma ne ju ni ogajemu musoko je ada egajemu biki ko ebwet jonu no nyine abwoma kyɔ annyine sa bwoma enkyɔ ba bi ke pebe enkɔ tɔ bike pet tɔ nnyi nɛ jai enkeni biki wewere je ke tot amɔye koweke enbise tot amɔnyi bi tɔ mɛk nyine minyi je ko kodnɛɛ wa ko ebwe geni amma yine saka pet innunu wa vɛɛ ni sa bwoma ba ya bɔɔ ko ikot bete nni ko enunu to agap anyi je tot gehe ko kuma anyi vum angebe.